<hesitation> يجب ان نقدم النصائح التالية إنشاء روتين نومي منتظم، شجعوا على الذهاب الى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا حتى في عطلات نهاية الاسبوع، هذا سيساعد تنظيم الساعة البيولوجية تهيئة بيئة النوم، <hesitation> ننصحه بتهيئة غرفة النوم لتكون مريحة مع درجة حرارة معتدلة واذا اخافتة اه وتقليل الضوضاء تجنب المنبهات، اقترح عليه في تجنب تناول الكافيين او النيكوتين قبل النوم وكذلك تقليل اس-استهلاك الكحول <hesitation> تقنيات الاسترخاء، <hesitation> اخبروه بتجربة تقنيات الاسترخاء مسل التنفس العميق او <hesitation> التأمل او اليوغا قبل النوم